So mi nani un inni kalimaawa love ko wiyeete "yidde" e Fulfulde, Nafisa e Maryam mi siftoroyta, kamɓe woni surba en ɓe mi yiɗi sa'i ko mi suuka, ɓe woɓɓe, jutuɓe. Yanndegoo fere am sai mi nanga bojji to mi siftoroy ɓe.